“स्वतन्त्र इच्छा” शब्द सोचके मिर दिमागमे सबसे पहिले स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत निर्णयकि अवधारणा आत हए । स्वतन्त्र इच्छा कहोक अपन विचार, भावना और निर्णयन्मे पूरो स्वतन्त्रता धरन हए । जाकि अर्थ कहोक हम अपन जीवनके निर्णय अपन इच्छा अनुसार बाह्य दबाव बिना लेन सकन हए । स्वतन्त्र इच्छा हमर व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतन्त्रताकि प्रतीक हए । जा हमर सोच और कामकि नियन्त्रणमे रहो शक्तिके दर्शात हए, जो हमके आन्तरिक रुपमे स्वतन्त्र बनात हए । स्वतन्त्र इच्छा कहोक केवल क करहएँ इकल्लो ना हए, बाकि पच्छु हम कौन उद्देश्य, मूल्य और सोच धरे हएँ कहनिया बात फिर हए । जा हमके जीवनकि मार्ग मे जिम्मेवार और स्पष्ट निर्णय लेन मद्दत करत हए ।